मोर् जानल ग्रह ओईनके नाम यी हैं। बुध, शुक्र, शनि, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण ग्रह, वरुण, यम उस्तिही कर्के नक्षत्र रोहिणी, अश्विनी, भरणी, कृतिका हैं। आउर जाके आकाशीय पिण्ड कह्लेक तारा हुइगेल, चन्द्रमा आऊ जाके सुर्य हुइगिने।